En queandu a pocu a pocu ya patrás el andanciu pahi que hue la enteligencia artificial la que prencipió a sel la protagonista i, si no huera del andanciu, la enteligencia huera síu la custión ya enantis. Nel dos mil i ventitrés tamién uvun elecionis peru la verdá es que a ca añu que passa me pahi que tantu da quien gana porque los pobremas nuestrus acontinan a sel los mesmus de siempri.